אוּל זִכְּרָה עַנְדִי עִם אֶל-טִּפְוּלָה הִיָּא פִיּש כַּנִּתְסְגֵּ'ר בְּזַבַּא, תִּקְרִיבָּא פִי עֻמְרִי שְׁנַתֵין וְלָא תְּלָתָה. כַּנִּתְפִיּ פִי דָּאר גְּדִי וְגְּדָאתִי, וְכַּנָּה כַּנִּלְעַבּוּ כֻּלִּין פִי אֶל-חַדִיקָּה דִיָּאלְהָם, אֶל-לִיּ כַּנָּה עָאמְרָה בְּאֶל-וָרְדּ, כַּנִּתְחַס בְּדַףְּאָא דִיָּאל אֶל-שַּׁמְש וְאֶל-רִיחַא דִיָּאל אֶל-זַהַר, וְכַּנִּתְפַרְחָאן בְּזַבַּא. הַדָּאק אֶל-לַחְצָה דִיָּאל אֶל-בְּסַاطָה וְאֶל-סַעָאדָה כַּתַּבְקִּי דִימָא פִי-בָּאלִי.